هاي فد يوم الظهغيي اكو لعبي مال طفل ، على غفلي قامت تحكي ، فهذا انرعص غاح على امو يوم يوم يوم هاي اللعبوي مالتي عن عتحكي ، اغشع الاماي جت عليها ما عتحكي، ياب اللعبوي عتحكي ، جا الأب سكتت اللعبوي، وضل يبكيي إلى حد ما. باعو البيت، تخيل باعو بيت علمود لعباي